أفضل ذكرى فالطفولة ديالي هو العيد الميلاد ديالي لي داروه ليا العائلة فالعمر ديال عشر سنوات كنت فرحانة بزاف حيت العائلة ديالي كلها مجموعة أو صحباتي مجموعين مكنتش متوقعة هادشي أو داروها ليا مفاجأة كبيرة أو دارو ليا واحد الحفل لي ضخم أو حتى الحلوة لي كانو جهزوها كانت زوينة بزاف بالطريقة لي كتعجبني أو المداق لي كنبغيه